صراحة يعني انا اتملل من قراءة الكتب فيمكن السنة اقرا فيها كتابين ثلاث بس حدي لأني بعد مشغولة واتعب من الدوام فبيكون يعني كل حياتي يمكن قريت عشرين كتاب ماتوقع يعني يكون اكثر والقراءة شي زين ومفيد بس صراحة انا ما عندي وقت